Jo sacciu comu 'ntrizzari. Nun'accanusciu assài genti ca li fannu. Quarchi vota sugnu statu cu genti ca li usanu. La procidura è la stissa a priscinniri si parlamu di capiddi o di fila. Basta pigghiari tri gruppi di capiddi o di cordi e li devi altirnari cu li dita, na facci supra una ca passa sutta. Tuttu u jocu sta ni li dita c'hannu a bluccari li primi dui mentri lu terzu passa e accussì via cuntinuamo finu a quannu nun sunnu tutti 'ntrizzati e poi bluccamu la fini. La procidura è la stissa pi li capiddi.